Pues yë ëch jedun na najuëb neyb yëdun xa'atyë yë ëjt's jedun nyaj xa'ajpyë amaxa'an am sarten jue ëjt's jedun wayn tyam ëjt's jedun ti'i nyaj këy nëyb ko'o yë xëjkën nëyb yë ubyë ji'i bi'i dun myaj këb a yë dun jak xa'ajpë sartën jue yë wa'anëp tyam yë kon ji'ib kuxodotëp tyam bi'i este t'sëdyun myaj këb ji'ib yëyëch ëch dun na i'ixë.